بخښنه غواړم، دا واقعاً زما تېروتنه وه. پوهېږم ښايي دې قاب به درته ځانګړی ارزښت درلود او زه ډېره خواشینې یم چې داسې وشول. که څه هم څه چې شوي بېرته نه شي بدلېدلی. خو زه به هڅه وکړم چې تاوان یې درکړم یا یو مناسب بدیل پیدا کړم. مهرباني وکړه او بخښنه راته وکړه!